Haste rwgwui joto ni no jani jani ree chum tongo abo hai ree chum o bongni tongmung chamung nukjago. Ree chum ni bisingo halloween theatrical cosplay historical traditional super hero tei masquerade costume rok no hayung haste ni borok rok sai mano. Halloween costume khe jadu khainai rok bai chumjago munwuimung tei kirimung funukna bagwui. Theatrical costume khe jatra tei cinema rogo chumjago tei cosplay costume khe anime video game cinema comic boi rogo se chuma nukjago. Superhero tei masquerade costume rok khe cinema tei kuthumlai jaga o kanjago.